hátíðin list án landamæra er sko ekki bundin við haustlitina í ár heldur leika listamenn sér með alla liti

meðal viðburða á hátíðinni er

helgi þar sem listamenn selja verk sín í miðstöð hátíðarinnar Gerðubergi Elín Ólafsdóttir er meðal þátttakenda en hún stundar nám við Myndlistarskólann í Reykjavík ja allir koma með eitthvað skemmtilegt og fjölbreytt ég ætla meðal annars að koma með

kötturinn sem fer sínar leiðir eftir Ólaf Hauk Símonarson í Iðnó laugardaginn tuttugasta

ég myndi segja að þetta væri aðallega gamanleikrit þetta er bara fyrir alla aldurshópa

hlegið og í gegnum tíðina hefur fólk eiginlega ekki getað hætt að syngja þessi klassísku lög eiginlega við erum voða mikið að meðal leikara í uppfærslunni er Ólafur Snævarr en hann er líka meðlimur sem flutti tónlist á opnun hátíðarinnar og heldur jafnframt

og hvaða tónlist spilið þið hvaða lög leikið þið þetta eru sálmar leiknir á bjöllur svona

það hefur ekki verið það mikið svona gegnum tíðina það hefur dálítið dottið út og ég er rosa glöð að það sé að koma aftur þetta gæti þessi

einhvers konar geimvera eða eitthvað eða hestur ég sé allt í einu hest já mögulega

þetta eiginlega vera eins og hálfgerð kona þú sérð svona eins og augu hérna og hendi eins og hún sé að baða sig í einhverju mjög litríku vatni heimildarmyndin síðasta haustið eftir Yrsu Rocu Fannberg var frumsýnd

dögunum þetta hér fylgist Yrsa með hjónunum Úlfari Eyjólfssyni og Oddnýju Þórðardóttur ábúendum á Krossnesi á Ströndum síðasta haustið áður en þau bregða búi vinkona mín sem bjó þarna fyrir norðan sagði mér að Úlfar væri að fara að hætta og Oddný þetta ár voru fjórir af átta þetta hafði legið með mér dálítið lengi þessi hugmynd síðan vinkona mín sagði mér frá pabba sínum sem var að bregða búi og ég hugsaði æi hvað það væri

þannig að ég hafði einhvern veginn verið að malla við þessa hugmynd

ég ætlaði að fara að gera aðra mynd

svo sagði hún jú hugsaðu um þetta

illa og

skýra hugsun um hvernig ég vildi gera þetta þegar ég vaknaði ég fór af stað fór norður og heimsótti Úlfar og Oddnýju og þau sögðu bara eins og maður segir í þannig byrjaði þetta svona að malla þar sem ég sat í fjárhúsinu með Úlfari og hann var að gefa kindunum og við vorum að spjalla

þannig skrifaði ég handrit að þessari heimildarmynd ég er úr bænum og kannski miklu

en þau í sveitinni eru og svo langaði mig

að fanga þennan veruleika á meðan hann er til mig langaði til að fanga síðasta haustið hjá bónda sem er að bregða búi sem er í rauninnni mjög um eitthvað sem er kannski frekar dramatískt að vissu leyti það sem sló mig líka eins og þetta sé alveg eins haust og í fyrra þeir gera bara hlutina eins og

að vera þögul mynd

fljótt í ljós að þetta yrði ekki þögul mynd ég fylgist með fólki

Oddný er alltaf að taka mynd af fjallinu og tenginguna þú vilt miklu frekar að það komi fram

sem þú ert að sjá frekar en að segja þú sýndir myndina fyrir norðan hvernig viðbrögð fékkstu þar þau voru mjög jákvæð

saga þeirra allra þótt Úlfar sé aðalpersónan er þetta ekki um ævi Úlfars þau gátu speglað sig í þessu öllu þau hafa öll átt hund sem er ekki lengur til þau hafa öll átt skepnur

sem fara þannig að þau gátu speglað sig mjög vel í